Filipine oyi le'a filipine na, to ba puna eeh hinɛ we yi'o. A be baro ba tinfonra maba sunami ra, ho pinpinbere mu a benɛ muwee sɛba matete. Muwee yaba berara cururu, abbe ba i'ira mu ɲuuna ba i'ira mu ɲu na.